Fahaizako azy koa zao Angl- io Royaume-Uni io firenena <hesitation> telo bevata io mitambatry aminy: Angleterre, i Ecosse, i Irlande, de reo zany manga igny le re- resaky faha-mpanjaka, resaky monarchie avao koa ro tena kolotsaina tena afantara andreo jusk'izao.